Perù, o dev'ëse vixin à l'Equatô, penso che fasse cado, che ceuve inta stagion che ceuve, e quelle cöse lì un pö tropicali un pö equatoriali, insomma, climme de jungla, climma de merda.